समुद्र अशो रह जहां पर अशी लहर न उठाज। कि मतलब देखना से आननद भोत आवज। समुद्र को पाणी खारो रह और समुद्र की लहर अशी आवज। कि आपन किनारा पर बठेला रमा। तो आपन के लहर उठाए न लाई जाए और वापस किनारा पर बठाड़ी जाए। समुद्र कभी वेक्ति का अशो नहीं होतो है कि वो डूबावज मतलब नहीं। तुमके लही भी जाये, के किनारा से उठाएन आणा वाली लहर और वापस उदरसे अंदर से जो लहर आवए। व वापस व्यक्ति का किनारा पर भी बैठी जाए बैठाड़ी जाय। पर व्यक्ति जब जात समुद्र का अंदर लहर लायीं जायेस। तो वो ऐसो घबरायी जात की काही डूबी ना जाव।